Toh ma achi han mɨ kɨɗga ka kala fətə hɨn hɨnka gə prəposing sə hɨn ka gə lissafa sə ganə lanənə hidəu achi fədə lənə pu ga maɗin hɨnə gə adlia putəkɨn ga gbə'in duwa putəkɨn hɨna dɨmuyadɨ hɨma banadɨ dɨgi ga banadm digi hɨna ələ səə kudaganə ka mbo hɨna dzu ka bənkɨn ahɨn mɨ bənə hɨm mɨ kala shing sai dzɨchi kaha lənə mbo masə tsama kowo kawo nda əffisəngən njichi ha ndzangaa ka lənən ka ha vu gəmnati a ndzanye to ga jin gatə ga mbu'in a office ga punadɨn vinən ga dɨmə'ən mɨ gbəꞌə kyatsad kɨn hɨna ndzan hɨna dikan mbərkəng kuye njin ndatə hɨna gə duwa masəə hakkiltiga fitə. Masə viga fitə ditən koda sən ma bɨzaniga sɨkəgi laaha lənən maa lənən nda bari bwang gamɨn aze maso nə'ə sɨ wanə səunəngənkɨm toz hɨna gə duwa masə viiga htə ana tunatə chi səə lananə hɨcha ndza masəə huda fitə ganə səə dzaa hanən ahmiusa səə vi gwamnati alənə nə hɨna ləntɨn ndɨ gwamdɨvə hidə ana kamba hɨna dzɨ ahɨmwa ma sə dzaa ɓarin dɨga bii nə'ə achi hɨn mɨ madə yake lənən madkɨn ke lənən mɨgə hɨn mɨ madya hɨn mɨ mɨnia ahoɗə toh hɨn taɗa ndɨ nzachi da'as dɨ hoɗə njinə nahan giye hmɨm nggirə deltərəi hɨna dzu a church ka kala kungiya nə'ə gamɨn a sɨkə churhe toh gatə ata achi mɨ gbə'ə mɨ maɗya hɨna mɨnia ahodə ga mɨn'an ahodə nətsu hɨnashi ələ sə nggwa sanə nggɨ kɨdɨwəkɨn. Hɨna bənə toh achi sən ha bari ye ndangakin dɨhoɗə hɨnan dza la battə'ə toh ma gi yake hɨna dɨmə'ə avin hɨna gə duwa hma ban nɨngga trin shiye nə'ə achi mannə bo taɗa fəllə lənə ana monəmə dzə'ə asɨkə təpəchi lɨmo ma sə dzaa mɨn ka jumɓwarə toh ma ka a savə ndɨda yakechi sən hɨdadɨ sɨkə vɨrakɨn ta sə haa dza bari dɨhodə nda mɨn toh yakekunəngən hɨn ka lənən dɨn kaa kəboshing la'a kɨtsadɨ vinəng ka ha ba nə nda hari shiye də'ə hɨna gəgətikin achi sən səə nə'ə də'ə hɨna lənə bo dɨga bi'i lnə'ə hinə dzə'ə hɨna ləntɨn hɨci ni sə njinə ka gəkɨn kala lɨmo kala fətə afitə mɨ kɨdya dɨ han jam